No kimmähe olõnõs, ku pall'o. Aga edimädse tähtsüsega olõs egal johul egäsugutsidõ lainõ ärq masminõ, ja ku kõik sääne om tettü, sis <hesitation> kas määnegi autoost vai <hesitation> elämiskotusõ ost.